ugbala, ebuùle, ɔ̀kɔ̀kɔ̀ti, <hesitation> ɔ̀jàá, màáŋgɔti, péyàti <hesitation> ɔ̀zi ɔ̀klɛ̀jɛ̀, <hesitation> ɔkpɛ, òɖúm, <hesitation> ɔkpɛ, òɖúm, <hesitation> ɔ̀fi, <hesitation> òso <hesitation> <noise> ugu, ufume, <hesitation> uŋùgoti. <hesitation>